Bedo mari babal tarihiji, womarde be gimi do nder al'ada mabbe. Lesdi mabbe do mari tarihiji duddum dow kujeji Sali. Himbe lesdi fere do yaha ha mabbe ngam laara kuje tarihi ngam be velvita be nana beldum ngedam mabbe.